وأنا صغيرة كنت أقوم بقيادة الدراجة، هاد المغامرة بالنسبة إلي هي أكبر مغامرة مريت فيها وبيصير تعلم السباحة كانت مغامرة أيضًا، تعلم السباحة كان شيء واجد حلو واجد مسلي بالنسبة لي وكنت أقوم فيه وأنا صغيرة.